Hathai ni merarok kuchuk holongni hao kwchang kwchang khe himna bagwi swnamjak. Bórokni yaphangni yakgulo kwrak kwrak yaphang tongo. Abo swprakjak jagao romwi mano phiya kwchák rubber hai padsrok rabjak rwo. Bórokni yakni kwrak buhan bai bórokno thik khe bulai tei kana khlaiwi mano. Bórok kwbángma jorao kaisa fileo him laio phan kharwi manna bagwi swnamjak lamarokno tẃiwi. O adaptation rok bai bohrok sikari rokni yakni khárwi mannai tei kuchugo tongnai jagao chámung manwi mannai. Hathaio tongnai merarok wngkha swngcharni thwngmungrokni bisingo kwthang tongna bagwi swnamnani phan.